في أحد الأيام، كان في شجرة تعرف بشجرة الحكمة، تجدر تتحدث مع اللي يقترب منها، ففي يوم جاء ولد اسمه علي، جلس جنبها فسمع صوت يجول له مرحبا. إتفاجئ لكنه كمل يسمعها الشجرة جالت له إنه في جزاف على الغابة، فقرر علي إنه هو يكلم كل أهل القرية ويساعده ويزعو الأشجار ويمولو المياه، وبفضل جهودهم عادت الحياة للغابة.